Ri chee mu ri q'oos si knaa' k'ex ri kb'aan chke uche k'o chee te tok ttiq toch'ju chee k'o rya'l kelul kum kb'ixik k'chi' koq'ri chee, i kirtij ri chee k'ex si xaq e putziil tiq toch'ri chee si k'o che tchkuj chqe ento utz ri'chi'rtoch'ik jun chee no'j kirnaa ju chee kum si xaq tiq toch'ta'jun chee kchiqiq rom ri toch'neem qb'an chre'sicha'kir naa ri chee ri k'eex kb'aan chere'.